Gn'alika koa, raha raty moa raha io fiheveran'olo azy satria any misy fanohara zay any "laha misy olo mpanao raty an-tanà eo, la volanin'olo i zay hoe alika maty iny". Fanohara raty zany ny gn'alika. Da le la fa i koa romotsy zay koa, ah manahira avao koa io fa manehitsy.